إذا كنت بسوي مستعمرة على المريخ، باخذ أمي وأبوي وإخواني وخواتي وزوجي وبناتي هذي عائلتي، ما أجدر أستغنى عنهم وليش آخذ خمسة بس؟ باخذ ناس كثيرة معاي، أيوه ليش نروح لحالنا؟ ناخد ناس كثير معانا.